Ghalla səɗok na havinu nda nogh mu ghrda wurnu, ghrda wurna kəm neɗe ɗowi taha səɗoko, mada jovi kəm neɗe inaɗa guleŋ na t hoho kajuwe jebe da hinatana, ma hahaɗe ɗafa marori, vita javaji data marori na, da ɗughwana miyo, neɗe noghi. Ɗafa marori, tabga nuwene na yaɗɗowna zeɗ ɗafa həyu ndər viɗi vita hena hini ndər viɗ na <noise> ta kuslita ina ŋane. Tabga neyə yah da zuti ɗafu nda kol mbruku taha səɗoko gumi java t lokaciya za ɗata ɗafu nda nda mbruku kəɗawo ghridi, vita dza va dzi vita dzava biyu na nagu ɗafa ŋane doziyi ne golo da mono na inu nda da monu, nayiŋ la goz kəm Pla duniya sa səna haŋ na nayiŋ ɗafe no ina na. Vita ha <hesitation> hiya jagari na nagu masakwa vita ha masaku na nagu cakalari cakalari kəm ɗughwana. Bda jovi cakalari kəm neɗe ma da ɗugwana mi, kəbga cakalari na neɗe ɗafunda nda mbruku, guleŋ na da moni ina kar hada haha ina mbruku haha ina ne kur haŋi ina mana ina ina uɓəs haha gwaɗa ubəse ta diya uɓese nda mbruku. Vita haka doz <hesitation> nana hiya na haha gwaɗa nbruk? Haka səninuwo nayiŋ nda <hesitation> uzhina nasar na vita ləme t lemuŋ kəm ai we nahaŋ gwaɗa, mbruk ma nayiŋ indayiŋ ma gugla ta haŋ nahaŋe ai kabga nuwene kabga na yiŋ ɗafa hiyunda toz yiŋ ha haŋ toz dafa hiyu, hahaŋ toz dafa hiyu. Neɗe dafunda nohi vita da dzori amma kaeɗa kana na we kagha haka ɗa dzovu fa, age da dzovka dara ɗafa kabga. Luwu nda ma dudra g dudra in t haŋ kalpi, kabga mayna maya na t həva yiŋ ŋ gozo, ha miŋ t səko wo, amma k ɗakana na se səssukwa ka, vita səkwe da səkk aa dara marori ŋane na ha kobi kada ta diyu vita hiye <hesitation> hiye da səkwa g na ha ha ha kəɓo ŋane kəda t diyu vita hiya hiye da səkwa kagna ha ha ha koɓo ŋane da sluta maku kabga naye ha yiŋ dzoro ɗafu ngane. Ma inunda nughi ma dzovi ɗaf ŋane, hiya ŋane noghi. Amma k ɗakəna kabga koɓo ha koɓuwo <hesitation> kada koɓi ni, dara marori ŋani koɓi ŋane kada bewo go mak ɗa zuta be wu na vita inu nda noghi kəm se hiya, hiya cakalari, jigarii vita haɗu, həsha na haɗu na, nagu ini da səkw t hiya masara